व्हीलचेयर यी एक सध्याच्या काळान खूप गरजेची वस्तू जाल्ली आसा। व्होईता थई कों ना कों आमका अॅक्सिडेंटान नां जल्याऱ्या बेचतो पडान सुधा हाथ पाय मोडून व्हीलचेयरिर बसलोलो दिसता। सध्य भाशेन मण्जे खुर्चेक चक्र असलिलि एक खुर्ची जी विकलांगांग आणि पाय बिन मोडल्या ल्य माणसयांग बसान वोरपाक येवतेन् तेवतेन् भोवनोवपाक उपयोगक पडता।